Ah, fahazaoko lafaoro ndraiky mikiro ondy tio raha miran̈a fo e. Dikan’ny zen̈y ninakà ze araiky fo mitovy fo karà hilavan̈a lafaoro fo zen̈y mikiro ondy an̈ifanan̈a raha koa fa misy raha manintsinintsy tianô hafan̈ainy karà ze.